عمر الخمسة وعشرين، لو حد بيثبت عمره نحس عمر كويس، عمر القوة، عمر الطموح، عمر إن الواحد عالأقل وصل لشنو يبي، يتعرف شنو يبي، و <noise> وشو الأهداف اللي شنو يبي يوصل أو إن هو قرر، عرف شغفه، يوصل لحاجات واجد في هذا العمر.